Ore kan rakel to sua'ne pi hoan one kan mawuro ise te'e meken mo par ondei apa sua'ne sangapa kinas sangapa sop sua'ne mo par ondei kan to mowuro susangapa liwah te'e wi one kan to maworo susangapa liwa to one kan mawuro rupan mangase mu par ondei sangapa kinas wusangapa sop buu oneren kan to mariri te'e ore kite tusu toratan rakel tumuowilikan tomariri sep te'e kanyak kane to malili'ren mo par ondei kinas cakalang wu usa'ne ondei tu miraken sua' ne ren ondei tu hinoreng wo one ren kan to mamo sep Makura to kuma se kan mamu set wiasne mammu te'e kaka yanen nisangapa tomata to sisaki ne tomonto hulane marange <noise> sep kumangase ore kuman to kan mamu tera talosi hulanne hu pina kinakus si to ondei ko to men kiman kan mamu ku mangase tiara monanam tiara sikapundam mene tiara makapundam ore te'e na kan tando haitona saki wi te'e to sua'ne kan mangase jadi ore sia sangapa kan te'e kanya sangapa to kanen ren kanya tando mayon te'e tiara ne to mawaya ta kanen kite sep mayan te'e to kanen kite ore no one na kure-kure te'e suane mamiho kite masaki nangule Suto pinoman hahae ara sua'ne manaru-naru kirale